א אויוון ארבעט דורך עלעקטריטאציע פארשטייט זיך. ס'איז א קעסטל, און ס'- מ'לייגט אריין די עסן וואס מ'וויל אפקאכן אדער אפבאקן, אפבאקן און ס'שטעלט עס ס'ווערט די אויוון ווערט זייער, זייער, הייס אויף א זייער, א פארנעם אז ס'באקט אפ די עסן וואס ליגט און די אויוון.